Muting maan umimé aan ating mo musénool simbé: gusaak, étubabiño, guruto fanago néwato yara go éni uting go aw bébaj éniin. Yo écimé guruto inja asinséén aan éniin, gusaak inja asinséén aan éniin, hani étubabiño éni guŋa yo miin gucokoor yo jak aw bébaj éniin, yo écimé nang éfatato inja asinséén aan éniin. Éni ucoho yo jaj aw bébaj éniin